Marɔk a tunnɛɛ, li a farafina tun, bonh un yilo farafina tun, bani tun so min farafina kontina wa. Ba'a arabu ra, oyi va ba see, zeneralma ho kuskus ,kuskus mibin, ma tagine, ma pastila, maa haarira ra donk, bun boni base bun we'arobe buni base.